semaine bi nekk na juróom-ñaari fan, juróom-ñaari fan yi boo si dalee samdi, dimaas, altine, talaata, àllarba, alxames, ajjuma. Samdi, dimaas, altine, talaata, àllarba, alxames, ajjuma.